nam sagale kood ka otoolole gugurdaan sun wo hark hariifetu, kadibin maana gar yaati feda, duum mal sagale kotuuna yeden hark hariifete abansun feden sagale kaba gar ijeema feda, dumii sagale sun silaate hangafati fuute duftuu, haraka dufenuunif suut dansaai, hark hariifete aminen inaman akumin durduf akusun silaate sagale koodiif